Reep na̱ ga̱tung reep hok gaskiya ga̱ ilimi susei, reep hok kuma ni nong ba dega̱n mang, la ba pue ƙensa̱a̱n tong mang buk tong nni, tong karanta lee buk, la karanta nɗie ga̱mai ba da̱ karanta ɗie turenshi, yong ma̱japna̱a̱n muk ma̱ ga̱deƙek muk, ba da̱ ɗwaar muop shie muop ga̱ bishieyil, bi ma̱shie muop ga̱ bishieyil nɗie ga̱mai la gama ni nong yool mang mpat ƙumpe la ƙumpe vuang tasa, la vuang tasa ba da̱ yong ma̱japna̱a̱n muk ma̱ɗien sup sek muop ba da̱ sup mmuk ni la gama, Pat muer mma̱japna̱a̱n muk, ni la pat muer mmuop, ni pat ni sup mmuk ni pat muer, ni la sup mmuk ni pat muer, muop buk da̱ waar sa̱ muop, muop twoot muop sa̱, ga̱tong sa̱ muop gama muop tong ya̱a̱l, muen mpin muen da̱ twoot mpin mang buk shie ma̱japna̱a̱n muk nni, ni la shie ma̱japna̱a̱n muk məɗian, yitsaam la ba da̱ mang muop, muop tong twoot shin adu'a yi nda̱ yamna̱a̱n muk ga̱ misƙoom yo, yamna̱a̱n muk ga̱ kyoklok, muop la shin aduꞌa nda̱ yamna̱a̱n muk ga̱ kyoklok kuma ni la gama muop tang pe muop terrep, ga̱tont ɗa puat muop mɓit, muop la puat mɓit muop tong tal hen mama taa ya̱ pet a, ya̱ yool nzoom a, gejiya ya̱ fa, tyop ƙa̱a̱t, baba muop la yool, nda ga̱yool a, gejiya ga̱, ga̱yool nzoom ho, toh la gu ya̱a̱l ga̱tyop toh ma̱shin ga̱ɗong ma̱pa̱ gwen, so muop la gama muop tong ya̱a̱l puat, la puat ga̱sampe, puat da̱ tal ɗem de ma̱jaar na̱ ga̱sampe toh, hen gode.